<noise> ayi naja sab- matumizi ya sabuni, nii yaan kufurira, kufurira ngoo, koo ufurire ngoo kwa mfano kwatite naja sabuni jingi, je- jerya sana ngoo, jingi jimwasi sijerya sana ngoo tuku, jingi ko jimware ko nofurire jakanyukire sana ngoo. ko wafurire ngoa au jiyo wanikire ngoo yaku ludihi safu yaani, wanikire ngoo jaku ludihi nakusire jonyukira mpaka vantu vanokurya ajini sabuni che witfurire weeta isiko. Yaani ngoo jerire vyaboha janyukire, alafu keyi na matumizi yingi ya sabuni, kudekerya, kudekerya inyumba, kudekirya vya- sabuni yakuahu aujiyo tairizi ja- jerire yaan ni chwee. Au nyumba kwa- nyukire na muntu kon- iingire, mpaka eneseya ayi mwala uyu ni na subuni chee udekirye amu isiko kwanyukire sana. Yaan! Na chowi inamana, kusi kunanilia kudekerya chowi na kudekirye chowi yaani sabuni yaku yakunyukia na wakingira chowi wonoshana vyaboha, <noise> kwatite nasubuni jingi jokowera, kowoyire nakusire wo- woyire wemwenevo kuno wokishana yaani vyaboha umviri wikire vyaboha, wanyo noshana muviri wako werire yaan nichwee wanoshana vi yaan na raha nakikwata au jole. <noise>